أعتقد أن حفظ القصائد بيكون قائم فى المرتبة الأولى على ميول هذا الطفل ، إنه هل إنت حابب إنك تلقى قصيدة فاا- تحفظها ولا أنك ما تبى هاى القصة من الأساس، إنه ما بيحفظ قصايد ما مو من هواياتى قراية القصيدة أو الشعر ، هذا بيعتمد على ميول الطفل فمو لآ زم نجبره على هيك شغلة.